Kupima mafanikio chi maisha aiyoluluma mwelekeo je maisha nkoyelo kuomba chani chino cheni chezi chi nsaidie maisha nkolelo yala yaniingo tofauti nchisila we umalolo kitila wakati mda huo je ulinu mtaji au je ulinu vitega uchumi kunani kolelo huko huko utanguchule au familia kitangi chule <noise> umalola we mkole kwamba paindine kazi moja mbili tatu hivi kazi masaidia kufikiaa miaka kunkolelo kuku, maendeleo namape pilindi naayo we umalola jinsi ya changamoto ya shughuli nzima mapele kuziona. <noise> Ni uwaminifu wake kimaisha kwanza mutu umope Mungu ndi wamopa Mungu basi maya we mwaminifu unoku unakopa Mungu na unatikopa mundu vitu viwili tofauti, unati kuopa Mungu <noise> anaomba mambo vinokulumndu kolya lakini we wangu kwa upa Mungu lazima maani urumaji maisha kwa nsao kwamba <noise> mmm mwe fulani uyali moja mbili tatu basi namomuhurumia mamsaidie lakini wiyeuno atamanyi ni uelewa wake Mungu atangeni hofu ya maisha yanakuomba chochi chinotamumu kolu. <noise>